Oy! Azafady araha tam'fahatarana manafo niara fa somary taratara ndraika za niany, andreo eka isaorako eka andreo fa tonga aloha fa <hesitation> nohon'ny fahatarako teo iny araha de aleo araha fa tsy <hesitation> rehefa mirava akeo ansena de mamantamantana am'sisiny akegny de akagny zany ansena mamboa- fa- amboamboariko elaisany longany <hesitation> harivariva akeo de zaigny zany fa miala tsiny moa tam'fahatarana manafo fa tsy aherigna koza manindroy.